Zava-maneno misy tadidiny zany e gne gitara efa lalasika lateo mein, e gitara, kabosy, gne batterie avao koa hitako tame vidéo lasta Afrika agny ame valahandreo eo asiagny tady e batterie igny da dabodaboindreo eo, misy avao koa gne <hesitation> e violon, misy tadiny avao koa io, akoraha misy tadiny, zay tena lalako.